Kubaru ko salli jei ɓuri dasugo hakkiilo am Miɗo yiɗi e joomi ɗiɗi ko Nelson Mandela. O waɗi goɗɗum sabu o waɗi saama ngam ɗeɗɗi leydi maɓɓe e hoore. Miɗo yiɗi ko o jokkude yimɓe e jokkondirɗe sabu o heɓi kaɗi no hokkude yimbi. O waɗi faama sabu o hokkude sabuɗi leydi ngal fiɗɗinde leydi maɓɓe, jeyɗi ko goɗɗum